Oldin fransiyani ob-havosini tekshirardim chamadonga faslga mos kiyimlar qulay poyabzal va shaxsiy gigiyena vositalarini joylardim <hesitation> shuningdek kamera, telefon va ularning zaryadlagichlari pasport viza va boshqa hujjatlar fransiya ha-haqida qo'llanma yoki lug'at ham <hesitation> olardim <hesitation> elektr razvetkalari uchun adapter va birnechta yevro naqd pul ham olib ketardim.